Ha, qiyinchiliksiz ham baxtga erishish mumkin. Lekin bu baxtni hech qachon inson qadrlamaydi. Ammo qiyinchilik bilan erishilgan baxtni inson hamisha qadrlab, uni qadriga yetib, uni himoya qilishga harakat qiladi.